Təəm, wombəm sə may gáwdəle áy sə dá gawnə ani. Sə mi kə mi zo təəm wom bəm nii mi bənə tomsə ani kə. Mə ge kay mani niisə mə genə zúl tétə manə an. Ko wanya kə za mo derə, mə pew nengə inə may ən áy. Gam nə kə miya? Jiwlə aa təə ən mə ge kay mani niisə mə ge nə be ani. Maysə kə təə ən be dage kay wani rə áykó ay kə urkə be ge kay beni ayrəkə áykə ur kə aa mari wombi rə. So mi kə mi bənə tomso, min jiwlə kə gami gɨnsə wamə kə mi ge kaw minu niisə mi genə jiwlə ani, niisə mi genə gúltetə minə ani. So, təəm wombəm sə may dá gawnə dəle sə dá bə <noise> dá resənə musəpa so ko ar waynə zúltetə wanə pat are ‘waykə gomtə zwa ki rə kə, mə ge kaw manul, niisə mo mə genə zúl tétə manə ani. Mə ge jiwlə manə niisə man mə genə zúltetə manə ani. Mə ge jiwlə manə niisə man mə genə zúltétə manə ani. Gam nə kə wan ani kə wanu wombən. Laakəm səw re rə. Mə kə gegen kaw manu, ikə gawgan wawa, samsəm səw in tetə ryə rə, niya səw in tétə ryə rə. Sine i ləy in tétə ryə rə. To məren gawkə ko aya, pat, nə mabu piya pat. Kə dəl piya pat mə kə re, mə ren gawkə nə məren ‘wakə gbamu kaw. Iren gawkə wawa. Sə mə kə təə mən mə kpɨ təəm wom bəm gegələ rə, to mə ‘wakə mə ren ‘waykə gomtə zwaki man gaw tələ ryə gam nə kə mə səw nə gegələ kaw manu ál lə nə gegələ gaw təl wombəl dəle ál səw rə. So mikə mi bə tomsə kə nə təəm wom bəm sə baa wan təə she ən ká gawnə wawa ani. Gam ni ani bə gərigə ko, ko wanya pat jiw, jiwlə kə gaw zɨnsə ari hiisə dá tyayt sunwan temlə pá sə énpat guru aá gaw nə sə aa gegənə aa gawnə wawa dəle nə ko məkə səw dəlerə ko makə va mə kə re aya, ma ‘wakə mə ren gaw kə nə kaw manu wa wa, samsəm dá səw in tétə ryə rə. Yotə dá səw in tétə ryə rə, niya bə dá səw in tetə ryə rə. Ko namya pat i ‘waki ən baa ini may, nergə inə maw, naa may. Renə kə, mo nə kə ar mə dá nə aw təəm wom bəm man temlə pá sə mo gontənə ko wanya ani. Gam ni ani, təəm ami kə gəgən ko wanya bə kə ‘way təəm wombəm ge. May səw sə ən be kə be, be danə təəm vokəm rə, dəl ál ryə rə ge. Ko waya pat ge ən be bə be kə ‘way təəm wom bəm. Təəm wom bəm nə kə se jiwlə wan ga. Mə kən olu rem ren ga kə təəm wombəm. Gam ni ani, ko wanya kə olə jiwlə kə gaw təəm wombəm niisə dá gawnə wawa nə kaw énu. So gam ni am gəgən ko waya, kə olə jiwlə wanə kə gaw təəm wombəm niisə i gaw nə nə kaw wanu wawa nə gbanu kaw wanu, niisə i gaw nə nə ko wanyai nə kaw wamu nə gbanu kaw wanu nə ko wanya dá dəle abə áy, i gawi gaw nə wawa sə ko samsəm, ko niya, yotə dá səw in tetə ryə rə ari. Ani təəm wom bəm, təəm wombəm kə úr kə kə tomsə wanə, gəbəl wanə ən ni ani. Ama təəm vokəm kə, aa gə rə. Gawtəl mari ál dəle abə ge. Ikə təə ən may dá nə təəm vokəm aa gərə ko wanya pat. <hesitation> so gam ni ani ko wanya pat, abə təə abə ‘yalkə nə dúkə gəə nə, ko wamya, bə kə gaw nə təəm wombəm. Gam nə kə təəm wombəm kə pepen mari yakəl lə ryə, ləkə lən mari yakələ iyə. Gam arsə may dá renə áy ga i zɨ sunu, ko dá 'way gbansərə, ko dá ‘way gbanu kaw rə kə səw rə. Ko namya mə kə danə təəm wombəm mantemlə pá, man zwa kə ryə, ma ‘wakə mə ren rekə ko aya mə ren ‘wakə gbanu kaw, mə ren ‘wakə ko wanya iren gaw kə wawa. Gam nə kə təəm wombəm man mə danə ami, dansə dá gam gbanu kaw áyo sə nə marəm wom bəm mə dá nə ami sə dá gam yakəl gaw təl rə ryə. Yotə səw rə sam səm səw rə, bate maane i səw rə. Ama məkə səw nə təəm wom bəm rə, ma ‘wakə ko niya pat laa lan. So gam ni ami gəgən doŋado, aa gaw nə təəm wom bəm. Mə kə səw nə təəm wom bəm rə kə mokə mə kə, mə kə mə kə danə təəm vokəm, to məsəw nə gbanu kaw rə. Ko in nergə ryə, irem gekərə. Irem ren sasə gə. Gam nə kə niya nə marəm vokəm. Təəm wombəm, təəm vokəm mə danə ami. Mə səw nə təəm wombəm man temlə pá rə. mə səw nə ritələ wombəl sə man temlə pá rə. Mə səw riri tomsə womtə, tomsə gəbəntə sə məkə bə sə kaw manu ikə gawnə wawa ani səw rə, mə səw nə təəm ami rə. Ami kə wanu vokən. Amige gam ni ani aa olə jiwlə kə gaye. Təəm wombəm én tem pá abə. Mabu gəwlə pan nə mabu aá gəwlə pan rə, nə mabu ko aya. May sə kə dá dəl al ryə rə áy kə, aa olə jiwlə kə gaye təəm wombəm. Niisə aa gawnə wawa ani. Én pat guru. Təəm wombəm aatəə təəm, aa təə rwidəl təən wombəm rə pá. Gam ni ani, abə təəkə abə ‘yalkə, ən ko wanya kə kpə kə olə jiwlə wanə niisə ko wanya dá ‘waynə təəm wom bəm so dá gawnə dəl le abə an. Məkə səw nə təəm wombəm rə, aa gərə məkə səw nə təəm wombəm rə, mo rwidəl manə nə tomsə manə bə mə maasə mabu báaté. Gam nə kə ninya mə səw nə təəm wombəm sə mə kə təə sə mabu i kə zayrə. Gam ni ani aa garə. So gam ni ari gəgən mari kə danə təəm wom bəm aa ɓaw səw rə, mari kə danə təəm wombəm áy mə ‘wakə ren, dá dá nə gbanu kaw, gbanu kaw nə kə ko kə səw nə wanu rə i rewren gakə. Gam nə kə təəm wombəm wanə dánə ami sə dá kam ya kəl ali. Təəm wombam ti kam sə kan may sə musə pa. Niisə mi təə nə site an, wanu mə səw nə rə ani mə kə danə təəm wom bəm, may kay aa nergə inə mawən ay rə, da marəm inə mam ən am rə, ama ma yonkə dá za da remren gakə wasə ma dá sisə temlə sə pá mən kə ga be ani bə rə. Gamnə kə təəm manə wombəm. Mabu rə mə nə gawtəl manə nə rwidəl manə, nə tomsə manə womtə mə bə ari wombəl mə bə ali, danso kam səm nétə ari. So gam ni ani gəgən doŋado ko wanya kə gaw nə marəm wom bəm. May so kə dá nə nə marəm vokəm ay aa gərə mə gaw nə marəm wom bəm. Ko wanya dəle abə. Gam ni ani gəgən doŋado. Marəm wombəm gəgən doŋadoo, marəm wombəm gagan may yakəl marəm wombəm gagan may gəbəl mari wom mari, marəm wombəm rem ren gakə liikə ko nə yaw manu, ko nə nergə ma nə, marəm wom bəm manə remren kam səgə musə pa gawtəl dəle al. Gam ni ani, bə má ko namya pat, aa olə jiwlə belə pá li kə ga ko wanya marəm wom bəm am, niiso aa gawnə dəle wawa ani.